بأحس أنه أول يوم يمكن أقرأ كتاب أو أطلع مشوار بسيط، اليوم الثاني ممكن أروح مكان سياحي أو يعني أتمشى في البر، الثالث راح أجرب أتعلم شي جديد يعني دورة ورشة، الرابع والخامس والله بأجعد بالبيت يعني بأشوف فيلم وأقعد بالبيت أحسن لي لأنه أني أروح أستجم، السادس بأروح أطلع مع رفجاتي، اليوم السابع بأرتب نفسي يعني خلاص راجعة.